<hesitation> dzisendi dzirari kukura vuramu chigira nove ne dzisendi agui nove ne dzisendi orakura vuramu chigira wakuva orwara novura dzisendi. na norwara novura dzisendi orakuza chigira ovura dzisendi dzya kudzia musivitari. ovura dzisendi dzya kugura dzinyasi cho changa ovolaa dzisendi. nove nadzyo. dzikukora omundu ov <hesitation> muramu. ov <hesitation> ni vindu. ov <hesitation> novuranzi mu mumwoyo olikugura. ov <hesitation> ne dzisendi odzine vana muskulu. oo. okure mulimi. orombo vindo vyovyo hango. chemboraa ov <hesitation> ne dzisendi ov <hesitation> novuramu. Novura dzisendi. novura dzisendi ovura vuramu da chigira onave murware. ama mwano aware novora dzisendi so ove mundu. Ovako muramu da. sa mbora dzisendi nove ne dzisendi dzisendi azinyera kukonya kuinzira inyingi. dzigugule mulimi. dzikusile mwana musivitali nove no mwana musivitali ama mundu nave murware dzimusile musivitali ama ivi mmwene norwa <hesitation> odzu musivitali vadzie wakusirike chigira ove ne dzisendi na novula dzisendi olagona dza hao ndio. Ovura dzisendi dzyo kudzia musivitari. ovura dzisendi dzyonkugura dzimiraa. Ovura dzisendi dzyo kugura chaguria naa dzisendinnove nadzio. dzinyari kukukora omanyikane. nadzia kugenda kuri mutown. okuri mugende okuri muvindu. okuri mudoga. okuri murimi. okuri kari dzing’ombe ne vindu hivyo ndio virakurora ove navuyanzi mumwayo nove novuyanzi mumwoyo virakukora amaisha koko karava marahi viraku, nove ne dzisendi dzirasominya vana vovo, viratsira vana muskulu. vana vamare li. vamare masomo kavo kari tsivakule egasi. Mundu ave ne dszisendi ave navuramu, mundu native dzisendi ave navaramu da. chigira novura dzisendi choguria anaturiza ahi. Novura dzisendi oraromba ndi miyinzi. Novura dzisendi orakora ndi? Ooh orasira ndi mwana mu skulu. Novula dzisendi. Ora. oratunga inyumba yomenyamo kwerii novura dzisendi orakura kari murimi kwerii novura dzisendi oratunga, orataga kari maduma kweri ne novura dzisendi kari onyera kuvugia osier wa. wange mukarii kweli sa mbora nove ne dzisendi. dzirakugola <hesitation> gasi, yosi. Na dzisendi novuramu. dzisendi ne part of ovuramu indi yo vuramu ku mundu, kubinadamu wosi. Kumundu wosi dzisendi zimkonyaa natavi ne dzisendi ave novuramu dave. Ndio mboraa dzisendi. nidzyo dzikoraa mundu ave ne limenya inahi. enyi kugendaa mpaka ave ne dzisendi enyi kukora kindu mpaka ave ne dzisendi. Kari yenye kudzya mukanisa mpaka odzie otuudze esadaka muganisa. Kari dzisendi dzyenetso dzikukura vuramu chigira nodzya mugansa notudzi sadaka varakusala mwonyore vuramu nove ne dzisendi odzie kusira mundu. wakakao kasaa kakore kumugula esukari karakusala vuramu. Naotave ne dzisendi. notave ne dzisendi kari nodzia muganisa vakusalaku mba. Vavora mundu huyo ndi aveko ne kindu kari cha aturizako muganisa mba. Lisala iyo live. lilava dza hasi. Lakini nov <hesitation> ne dzisendi limanya mundu hoyo ndi ma yatsa muganisa aturidza vane. Aturidze kindi hiki. Adzie akore kama nakore esindeve dzyo muganisa akore vitambaya atete muganisa kari anyela kugula muganisa mudoga varoror mundu hoyo ndi kumusal <hesitation> vuramu ave novuramu akukonye ndio mbora dzisendi nidzyo dzikuraa ovuramu vwa nya vwa mundu kandi undu narwaze natarwa narwaze natauura dzisendi arakudza. Anyerakuva nechikerenge novura dzispendi. Kenyaka vakutemu vaku plaste kirenge vatemo vichuma ovura dzispendi orakura. oranyora ahi dzispendi sovero warakare kirenge lakini nove ne dzisendi oradzya dza musivitari plasta, vakuromb vakutunge. Vakutibe wirane hango kirenge kivavura ndi kirava vurahi orirana vurahi. Aya mwana wovo naviti ligera mundu ave nedzispendi adzia muskuru da na nave na dzisendi kari na ataviti lingeraa aradzia muskuru chigira dzisendi dziveho oramusira dza muskuru yosi na atangire ne natanga kusoma arakora ndi. aratsikila dza vurahi na arakukonya aradzia amare masomo kake mara alirana hango namanya musakuru nama baba hange chigiraa nali ne dzisendi. Na nove ne dzisendi orakura mirimi. Orakura mirimi hicho ove za ndi. Okuri mirimi otage maduma. wakataga maduma, kirete choguria hango lyombola dzisendi novuramu. dzisendi ni kira kindu. dzisendi nove nadzyo, dzirakuvitidza avunde hadinyu. <hesitation> mupolisi novura dzisendi nikagumii varakuvaha lakini nove ne dzisendi kari polisi la saza muramoroma mangana karaua hasi varakurakula vakugimira dahe vakuvoha dave. Na ne ove ne dzisendi kari mumba heshima ivemu kari nove dzisend ne ive nomwana mudi mundu mwenyu mwiboma mwenyu varakwa heshima chigira va kira mundu atarora laka oyu dza amorome lingana chigira ave ne dzisend. Ozisendi dzikutidza avundu dziscendi zikoraa oven a no nende neliva lilahi ove wamanyikana dziscendi dzi kuromba ov mundu wa ikuru notave wavura kusoma lakini ov ne dzisendi ororekana mundu wa maana sana. Lakini novaini novura dzisendi na nawasoma vandu varroa dza kari mundu oyokari adza kukwaa kindu da. Lakini novaini novura dzisendi na nawasoma vandu varora dza odza kuikara hasi navita mukivara eki vavora raka kurange mwonoyo ndi dziscendi dzyo dziranga mundu so dzisendi nio maisha. novura dzisendi oveko novoramu dave. Na, novura dzisendi kari varakugatra dza vindu vinyingi wakwiva vindu avundu, mundu avedza kari dzia akoli kindu novita avundu vavoraa aah. uyu afwana karui vindu mwiduka oyo chigira ovura dzisendi. Lakini nove na dzisendi vavora aah mundu huyo ndio anyera kukora vindu kuri vyenevyo dahe. chigira mundu ave na dzisendi. ave ni midoga vandu vakuranda dza nowako vandu visendi. ave ni midoga vandu vakuranda dza nowako vandu visendi. Nova niwava vandu dzisendi nokonya vandu mwidara. nodzia nokonya vandu muganisa. nodzia nokona vandu mumarika katuli odzia wakonya vatulidza dzisendi nodzia kukonya vandu mu haramb <hesitation> odzisendi nidzio dzikora egasi muchivara cha kenya. Mundu natava dzisendi mukenya ave mundu ave mundu ata ave ne kindu dave vavora ave mundu avura maana. mundu avura maono. Lakini nove dzisendi ni nove maona mukivara cha kenya